<hesitation> Re iah zany, iza moko da fagniriategna iza sh atramizay ka atramizao enga anie mba ho anagnategna afara agny f'raha e tiako zany k'otrany hoe misy firenena miala an'i Madagasikara zany gn'agnamboragn' enazy da <hesitation> vily maigny miaraky sakamala sy vapoa iza zany da tiako any menu aloa iza.